मए रुन्ग् कुकर् पुर मा थन्ग्कि को सिबु यु। मए रुन्ग् कुकर् पुर को बि दून्ग् अरो <hesitation> सोन्ग् नै सोमै को, सोमै को सम् लैन गप् न गप्, अक् <hesitation> वक् एन्ग्कम् को बुन्ग् दतयो सोन्गो तकै दिजेन् कलम् ननि, जे ब्लो बिसुर् को, बितन्ग् को गुर्ले कलम। ओरै सोम् गुसु <hesitation> हुवेज दि दून्ग् ने पितै को एरेक कलम, मक से एन्ग्कम् सोन्ग् क्रिओ, सोन्ग् नि उनो बुन्ग् कम् को गुदुन्ग् लकिननि, लसे लसे सोन्ग् नन्ग् नि एब, एन्ग्कम् को गुदुन्ग् लकिननि, सुबिद पुर को तयो।